Yë po'o pues jue yë po'o tse'ey myajpë dun kot's pyësëm në ko'o dun kyay iuk dun nëkx kot's yëtay je'e yëdun nya wa'ajpyë nya tum.